מ'קויפט איין די ווייניגסטע וואס מ'דארף, ממש וואס איז זייער, זייער, וויכטיג. און מ'זעט נישט צו איינקויפן זאכן וואס מ'טראכט מ'גייט קיינמאל נישט ניצן, און מ'גייט קיינמאל נישט אנטון, און וואס גייט ליגן פאר א לאנגע צייט און קלאזעט. נאר וואס מ'גייט עכט, עכט, ניצן.